Raha ny solosaina izany an, <hesitation> voalohany indrindra misy ny atao hoe "bloc d'alimentation" mitondra herinaratra ao anatin'ilay izy. Misy ny atao hoe "carte mère" an, dia ny atsatoka amin'ny carte mère misy an'ilay RAM, ny "mémoire vive". Dia misy an'ny <hesitation> "disque dur" an, "carte graphique", dia <hesitation> mety misy koa anatiny ny "lecteurs" isankarazany.